Kan indi jikka haw bador badassis fiya kare ilga kal-kal ma tilga lai tagile, badassisal kare al awwalani, addugaga badassisa tit fisshan da, al kare kan fi kare bil kassar kan badissambe nata bel kare badis kare min tit badissa hu filluba haw badis kare min fog leyya.